<noise> e li ak' qaqilan xaq e ak' ek'an lera' qas nem kib'antajiik qatzij newa' qas ke' eketikek pi li kaltan xapa' chech tib'iliil ek'an li ak' rii' nem kib'antajiik rimal taq awajiib' rii' loq'nem chikyan lera' xaqara' kepeteek, qa keta'maj kiketa'maj awach qana't ne chiran xa qaqela' riij jun saqarb'al qas kiktarta' wa apuertan wa maja' katwa'ljek che qaqatz'onoj chawan kiwaay, kixiim, xaqara' ke'apan cha taq jaay ketaqatek kana't ne chiran majaa' kapan kab'lujuuj q'iij ke'apanek che kiktz'onoj laj kiq'or laj kixiim xaqara' rajawxiik qaya' laj kik'uya' taq ak' rii' kiketa'maj riwach wa laj jaay xaqara' kiketa'maj wa lnawa' li ajchoq'an reen k'o jun qana't ne chiran jun wunaq qas kiraj kirloq'b'ej jun laj raak' pana't nera' laj mam ak', te'et ak', ch'eey laj q'apoj poyan laaq' wa qas kawaj kaloq'b'ej laj ak' la' qas awuik'in kik'ob' wii ok k'o ak' qas kesutnoq pi kusinan chek'eren rimal chila' xepoq' wii' chila' xalax wii' chila katrilan rimal ret- am kaya' laj riq'oor kachakan otz kawilan ek'an qas kiyab'nek kirya' k'ax chawan li ak' xaqara' kapanek karya' riib' chawach re kachapan xaq een chiran re kakunaj re kay' laj chetaq re'en xa' kela' kik'astajek li awajiib' rii' li ak' qaqilaam com aqache' xinb'aj miyan laj kijaloom qas ch'ite'n ek'an lera' li kiloq'neem qas nem xaqara' jun ak' qana' chiran kirya' retaal chewa' jun ajchoq'an ren qas <hesitation> n qast ust rajloom qas ch'ooj rajloon lara' xaqara' kirya' retaal kijatab't ool kirxij riib' kirya't riib' pi chapek xaqara' pini't nera' kach'ab'ej kartotaj e kaj chiran kix jat kela' kawilan laj kirapapek ke'l b'iik rimal ret- am aqol ret- am xaqara' ost kitijin che rib'aniik wani't nera' kirkir kirkirla' jun achinooj, akinaq' akotz'e'j kab'aj chiran ustaj xaqara' kirton li ak' rii' lera' y awajiib' qatziij niwa' kiktot qatziij ek'an chila qaya' wii' retaal che la awajiib' xaqara' qajkiton chewa' li qaqaj chewa' li ustaj qab'an chikya xaqara' o qajtaj chewa' li ostaj kib'anan chipaam li qak'aslemaal rimal la' qas rajawxiik ra'aj qaqloq'b'ej li awajiib'